<hesitation> shindu sheyanzanga khulakayirakho sai, shindukama umipira, khurulaa, khurulaa, two utwo woseven, embere fan wa chelsea damu. Chelsea ata uve ilavayanza saa kumi tsie shiru, lazima tsa etsie endolee, sayi ata nutsia yene volavolonga tsa vari, palma, palma, mkhuva kalakholanga na malayi sana, esie ndayanza mpira, embee namaisha valayi embee nebiashara yanje. ata nivathandiku, lakini embee nibiashara yanje, nayandikacho vantu vati, nakhonyakhu vantu, ilava shindu shilai, sana lakini esie shindu kama mpira nayanzu sana, atave saa ngapi, ata ivevalanga vantu khwichira, natsia khulola, nivenye vanzire, eeh, kando namupira, vantu vakhawa, veyanzanga khulonderera, nikumpanga khuvakho uri nivu, mpaka emporera mama endi na siesi mutsuri umu, nyasaye niyakhonyakhu vutsia sindategemea fundufwenyu taa, nenyaa tsa siesi empee nufwanje, numpaatsaa, efwanje funananga tsufuri fwanje, fwenyu nifuri efwanje funananga tsufuri fwanje, fwenyu nifuri kando lakini fwanje fuvereo.

Wifwirire kachira mutsuri umu solakisa khunyola taa, pora wakhevira umuntu taa, wakhatsia waranga umuntu vari khonyole taa, vakhera vari khonyele taa, sichira maisha kano niwira muntu ebible yaluva, uveukhorire makusu, sasa esie nikompaa embee nebidii ekhole fundu fwenufwo enyolee, empekho namaisha ori vantu vendolanga khusimu khulia, vawo vendolanga khusimu mani varula outside the country, varula mushivala sha kenya vatsia vayekhala lwanyi vakholekho fundu fwenofwo vanyola nivali iwanyi, kachira vavulenga vali sonyala khunyola nza nuii awenyu taa wisundekho yalee khonyolekho shulenyanga, sasa esie enyala khwifwira tsa enyole, manyire endisinakosa khunyola taa.